Aŋ lǝ̌ kɨŋyɩrɩtǝyǝ sa wɔɔ, ri rǝ nyiceeceeyǝ rɛ ŋpaŋpa duturǝ ɖi nɛ kɨto? Eninɔ wɔɔ pɨ laa ka ŋ lɔ acicapǝ wuruwuru mɨŋkɨsa kɨtǝ, paa lo toŋ lǝ̈ wǝ́ ŋ na lɔ lě ǝmiteepǝ. Arɛɛpǝ pɨ le yee osojapǝ. Arɛɛpǝ pǝ le ye acicapǝ wǝ́ kǝ́ wǝ́ ŋ nǝ tɨ ŋ ne yee ŋ no ku lǝ̌? La maa lě ekeeri ya yóo ru okorui kɨto akpɛŋkǝ kɨ ŋkpɛ wɔɔ, ya tɔ ya yaa ya yáa kpɛŋ ŋpa. E le ke yee gaali nyuŋkpǝ sa ko pɨ ŋ fuu lǝ ŋwǝ wɛɛwɛɛ. Bolɩ ceŋceŋ onuŋ sept cent pɨ ya lóo fuu lě ekeeriye pɨ ŋ koonu lǝ, wǝ́ ŋ na lɛ ŋ na taanɨ osukuuyǝ ŋ no koonu pɨ ya láa caa pɨ ŋ ku epipǝ pǝ lǝǝ tɨ pɨ ya láa mwaara osukuutooe wǝ́ ŋ ne yee apɔŋpɩpǝ ŋ no koonu enyipǝ ŋpaŋpa ŋ na tɔ akɔŋjipǝ ŋ no koonu enyipǝ wǝ́ wɔɔ, oyǝwe ŋ ne yee yǝ naanɨ paape wɔɔ yǝ tɨ ya ye kpii na dɔɔkpɛɛrǝ ŋ tɨ ŋ nyɩɩ kɨ ŋ yee ǝyǝ yǝ tɨ yǝ teeri ŋ koonu lǝ. Lǝ̌ kɨŋyɩrɩtǝyǝ ponu mɨ lǝ ŋpaŋpa ye ceeni ŋwǝ yǝ fɨ na nyɩŋrǝ ya rɛ rǝ oŋuŋkǝ ŋ tɨ ŋ toŋ lǝ ŋ teeri kɨsa. <noise> Aŋ ŋmɨ ŋkpɛ wǝǝ ŋ́ nǝ́ǝ pɨ koturu ɛɛ lǝ̌ tǝmumuŋyǝ sa ŋ ya náa yɩrɩ lǝ rǝ gɨŋrǝ sa ŋ toŋ lǝ. ŋ́ kpii rǝ vaŋrǝ rɛ lǝ mǝrǝ ŋpaŋpa aɖɛ mɨŋ loh toŋ lǝ rǝ ǝkpǝǝkǝ wǝǝ, kɨ ŋ koonu, ŋ taanɨ gukpǝ rɛ ŋ koonu kɨ pǝ lɔ enyipǝ ŋ kpii pɨ ŋ karɨ acʊma, pɨ ŋ kaŋ pǝ lo otui we wǝ ŋkpɛ wǝ lóo toŋ lǝ rǝ gaarǝ we lǝ mǝrǝ ŋpaŋpa. Ye ceeni ŋwǝ ŋ nyɩɩ kɨ ŋ lɔ akʊpipǝ ke mǝ ŋ yɩrɩ yurǝ arɛɛpǝ mɨŋ ekpeetiepǝ ɨ tini pɨ lǝŋ nya tɨrɛ pɨ lée yee kɨ ŋ lɔ pɨ mɨ ŋ yɩrɩ yurǝ mɨ ŋ toŋ lǝ ŋ́ ne ceeni ŋwǝ ŋpaŋpa.